تصور کٔرِو، اگر بہٕ پننِس لۄکچارٕ کِس کمرَس منٛز أکِس ژوٗرِمِس کمرَس منٛز ٹھوکر کھسان یُس نہٕ مےٚ زانٛہہ پتاہ اوس۔ بہٕ کَرٕ پرٛژھ گٲر تہٕ بہٕ ژھانٛڑٕ پنٕنۍ لۄکچارٕچ تصویٖر تہٕ باقٕے چیز۔